құрметті тыңдаушы оян батыр подкастына қош келдің
бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы
біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп кейде өз жолымыздан адасып жатамыз
өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз
ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе
бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам арқылы танылған ережелерді қабылдамай дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз
өзі өзі тану тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз
сен жалғыз емессің
оян батыр екеніңді таныт
барлықтарыңызға сәлем
сіздермен бірге мен алтынай және сіздер оян батырдың екінші эпизодын тыңдап отырсыздар
алдыңғы эпизод ыыы сондай өнегеге толы эпизод болды бірақта ол эпизодқа қатысты пікірлер де сан сақты болды
біреулерге яки ұнап жатты біреулерге ұнамады
біреулер тіпті менің дауысыма да шағым айтты
мұның барлығы өте қызық
бірақ мен осы алғашқы қазақша эпизодтың шыққанына өз басым өте қуаныштымын
және де қолдау білдірген тыңдармандарға өте үлкен алғыс айтқым келеді
расында біздің елімізде қазір қазақ тілді контент ііі өте тар және өте аз
ыыы және файндюбидің ауқымын қазақ тіліне дейін кеңейтіп жатқанымыз мені өте қуантады
және қазақ тіліндегі эпизодтың тыңдармандарының сондай ы оптимистік көзқарастары сондай ерекше мотивация береді
сіздерге сол мотивацияларыңыз үшін қолдауларыңыз үшін тағы да алғыс айтқым келеді
бүгінгі эпизод сондай ерекше эпизод
ұзақ эпизод болды
мен бұл эпизодты қысқартқым келмеді
бірақ біраз жерлерін қысқартып түзеуге тура келді
бірақ сіздерге барынша орынды жерлермен бөлістім деген ойдамын
бұл эпизод сіздер тыңдап біткен кезде сондай бір ерекше білмеймін позитивке толы ерекше бір көңіл күйде болатындарыңыз сөзсіз
себебі бүгінгі эпизод кейіпкері ол өзі бір жүрген күн секілді
айналасындағыларға шуақ шашып ерекше позитивке бөлеп көңіл күйлерін көтеріп
және де әрқашан тек қана қолдау көрсетіп алдыға ғана тіке қарайтын ерекше жарқын адам
және ол кісінің шетелде оқып келіп қазақстандық жұмыс нарығына енген кездегі қиыншылықтарын өзін сондай позитивті көзқарастармен қабылдауы мені өте қатты таң қалдырды
және біз ол кісімен ол кісінің шетелде білім алуы жөнінде ыыы ол кісінің қызығушылықтары жөнінде көп нәрсеге көзқарастары жөнінде
және де барлық адамдар секілді қиыншылықтарды өзінің осындай бір тоқырау уақытын қалай басынан кешкені туралы
және де ең соңында дәл қазіргі сәтте ііі өзінің шәкірттерінің алдында батыр болып жүрген жас маман ыыы ұстаз болғандығы жөнінде әңгімелестік
ол кісі барлық қиындықтарын қиыншылық емес бір қуаныш секілді қабылдайды және ерекше әңгімелейді
және сіздерге осыншама интрига жасамай тезірек ммм бастайық
сіздерге бүгінгі эпизод ұнайды деген ниетпен бастаймыз
қайырлы күн әпке
ең бірінші қалыңыз көңіл күйіңіз қалай екенін айтсаңыз
иә барлығы жақсы көңіл күйім көтеріңкі ііі өмір жақсы
көктем келді дала жадырап жайнап тұр сол күш береді
бірақ мен қазір ы бүгін білмеймін маған әдетте өте оңай көрінетін де жазу
және адамдармен сөйлескен кезде айтатынмын мхм ой түк етпейді деп
қазір мен бармын ғой бірдеңе болады жақсы болады қорықпа деп
бірақ қазір енді өзің жауап беретін кезде қандай адам көңіл күйде болатынын түсініп отырмын ааа
жоқ әпке уайымдамаңыз бәрі жақсы болады
ыыы сізге барынша бағдар беріп орынды сұрақтар қоюға тырысамын
ыыы енді бастайтын болсақ ең алғашқы сұрақ өзіңіз кімсіз
ііі жалпы немен айналысасыз өзіңіз туралы айтып берсеңіз
ааа менің есімім талшын
әдетте адамдар есімімді ең алғаш рет естіген кезде бұл қандай ат неліктен қойылды деп сұрайтын
кішкентай кезімде көбінесе жылап жіберетінмін өйткені адамдардың барлығы сұрай береді сөйтіп
менің атым осы әлемдегі ең жаман ат болып көрінетін
кейін ақырындап өте көне есімдердің бірі болғандықтан және адамдардың есінде тез қалатын болғандықтан жақсы көре бастадым
ааа қазіргі таңда мен сүлеймен демирель университетінде экономика пәнінен сабақ беремін
ммм дәл осы сәттерде менің өмірімнің тең жартысын ұстаздық алатын сияқты
және ы өмірімнің осындай сәттерін ұстаздықпен өтіп жатқанына өте қуаныштымын және өте мақтанамын
өйткені әрбір таңда оянған кезде неліктен оянғанымды және де ұйықтар кезімде неліктен бүгінгі күнімнің өте жақсы мәнді өткенін түсінемін
және оғанға дейін біраз уақыт мен кіммін деген сұрақ әрине көп адамдардікі сияқты мені де көп мазалады
өмірдегі менің жолым не деп өйткені ана салаға барсам ол жақта да бір нәрсе дұрыс бола бастайды
мына саланы көрсем одан да бірнәрсе қолымнан келе бастайды
жоқ оны емес тіпті мынаны көремін десем ол да қолымнан келе бастады да
сөйтіп түсінбедім өмірдің маған деген белгісі қандай ол
ол егер де өмір белгі беретін болса онда ол мен сол саладан жақсы болу керекпін деп ойлайтынмын
сөйтіп ананы мынаны барлығын көре бергеннен кейін тіпті түсінігім азайып кетті
не үшін өмір сүремін иә неліктен мен өмір сүремін
неліктен бүгінгі таңда мен оянып осы күнді өмір сүруім керек деген сұрақ тіпті қатты мазалап
тіпті әрбір күннің бір сондай мәнсіз болып кеткен сәттері де болды өйткені мен түсінбейтінмін не үшін мен өмірде бармын деген сұрақ
әрине қияли болып көрінеді бірақ та біраз уақытымды осы сұраққа жұмсадым
өйткені жай ғана өмірге келіп жай ғана шаблон бойынша өмір сүріп
жай ғана өмірімді ешқандай ойсыз бағытсыз өткеріп кету мен үшін үлкен күнә болып көрінетін
өйткені егер де маған өмір беріліп тұрса ол өмірім тек менің ғана шегарамда ғана шектелмей әлемге деген менің не берерім болады деген сұрақ әрқашан мазалайтын
сөйтіп ойланып жүрген кезде ақырындап қалай келгенімді білмеймін бірақ та ұстаздық жолына түсіп кеттім
ұстаздық жолға түскеннен кейін ақырындап түсіне бастадым
сөйтсем өмірдегі барлық осыған дейінгі сәттердің барлығы мені осы затқа алып келген
өйткені кішкентай кезімде мектепте оқып жүрген кезімде бастауыш сыныпта менің ұстазым ол кезде автобус кешігіп келе ме басқа жерден алыс тұратын жер алыс болғандықтан ба ол кісі кешігіп келетін
ыыы сөйтіп бір рет екі рет кешігіп келді сөйтіп екінші сыныпта бір күні өзім сабақты жүргізе бастағанмын
ол кісі келгенге дейін балалардан үй тапсырмасын сұраймын не істедіңдер деп тексеремін баға қоямын
одан кейін ақырындап өзім үй үйреніп келетін болдым жаңа тақырыптарды сөйтіп оларға түсіндіре бастаймын
алғаш рет мұғалімім үшін ол өте қызық жағдай болды ол кісі не істерін білмей қалды көрген кезде
өйткені өте кішкентай екінші сыныптың
бірақ ол жалғаса жалғаса бастауыш сыныптың соңына дейін а мен сөйтіп күніне бір сабақты өткізетін болдым
және біраз ол уакыт ұмытылып кетті ұмытылып иә біраз уақыт ұмытылып кетті ондай затпен айналыспадым
өмір студенттік өмір иә одан кейін пікірсайыспен ұзақ айналыстық
солай солай одан кейін болашақпен оқуға түстім
америкада білім алдым қайтып келдім
сөйтіп ақыры мені ұстаздыққа алды және мен ойлаймын сол болып болған оқиғалардың барлығы мені ұстаз болуға дайындаған сияқты
өйткені пікірсайыс ол қоғамның алдында сөйлеуге үйретті өзімді қалай ұстаймын қалай адамдарға ойымды жеткіземін
қалай мен жай ғана монотонды мұғалім болмай әртүрлі әдістерді қолдана қолдана отырып аудиторияны қалай өзіме қарата аламын деген сұрақтарға жауап берген жауапты жолды көрсеткенін түсіндім
ақырындап сол баяғы оқыған білімнің барлығын мен оларға бере алатынымды түсіндім
және осы жолда әрине ол мен мысалы оқығанымды беріп өте ақылды деп те өзімді тіпті ойламаймын
өйткені әрбір сабаққа дайындық ол екі есе үш есе ыыы уақытты алады
мысалы мен бір сағат лекция оқу үшін мүмкін екі үш сағат ойлануым керек
дайындаламын одан кейін барып айтамын және де ол мені де өзімше дамытуға көп көмектесіп келеді
өйткені жай ғана шекарамды өзімнің ғана шекарамды өзімнің ғана а тапқан ы орнатқан аймағымнан артығырақ ақпарат алуға өзімнен артығырық болуға үлкен мотивация
және екінші нәрсе ол әрине басында ойлайтынмын мен мұғалім болып келген кезде өте тамаша мұғаліммен деп
өзіме деген сенімділігім өте жоғары болатын
бірақ ең соңында түсінгенім олар мені көбірек тәрбиеледі
көп оқиғалар болды ыыы айтып қалған сөзіме ұялатын кездерім істеген істеріме ұялып қалатын кездерім
кейде тіпті болады ғой бір ерекше студенттер соларға жауап беремін деп басқа бағытта өзімнің кетіп қалғанымды түсініп әлі де ұялатын сәттерім бар
және де мхм сол өзімнің ұялатын сәттеріммен жұмыс істеу арқылы басқарақ жақсырақ кішкене данарақ шешім қабылдайтындай ұстаз болу ол келесі бір мақсатым сияқты ммм
қазір әпке сізді тыңдап отырып бір тамаша шоудың жаңа эпизодын тыңдап отырған сияқтымын
негіз менің осы подкастқа деген қызығушылығым негізі тамаша шоудан басталған
бұрын соңды подкаст туралы мүлдем білмейтінмін
сосын танитын едім сол кезде олар сол кезде иә қазақ лигасындағылар сол кезде сіз туралы айтқан
сол кезде ғой талшын әпкеде талшын әпке сіздің аккаунтыңызды тауып қарасам тамаша жыл тамаша жыл деп барлық жерде постар болды
сіздің атыңызбен барлық тамаша жыл деген андай түсінік байланысты ол не деп қарадым сөйтсем подкаст екен
соның эпизодтарының барлығын тыңдап жүріп өткен жылдан бері қателеспесем эпизодтар тоқтап қалды иә мхм сосын кейін сіздің дауысыңызды сағынып қалыппын шынымен де
сол қателеспесем сіз біраз уақыт сол подкастингпен айналыстыңыз
оның алдында сіз блог жүргіздіңіз иә жүгіру туралы мхм сол туралы айтсаңыз
иә подкаст жазу туралы америкада ойыма келіпті
ііі жалпы неліктен себебі әрқашан ішімде бір ыыы ой шыға алмай жатқан сияқты сезімде болатынмын
түсінбеймін жай өмірімді сүріп жүремін сабағымды оқимын адамдармен араласамын
көңілді өзім жүгіріп жүремін елдің бәрін жүгіртіп қоямын жанымдағы жүгіріңдерші менімен деп әйтеуір сөйтіп жүретінмін
бірақ әрқашан ішімдегі бір ой шықпай жатқандағыдай сезім болатын әрқашан түсінбейтінмін
жарайды деп видеоблог жүргізе бастадым
ақырындап видеоблогты жасадым көп адамдар жазды мен де жүгіре бастадым
әлі күнге жазады бүгін жүгіріп жатырмын бүгін мында барамын ертең мынаны аламын мынандай кроссовки сатып алдым қалай ойлайсыз деп
әрине ол өте адамды қуантады өзіңе де мотивация шабыт береді
өйткені сен бір іске өзіңнің көңіліңді бөлген кезде ол ол көп мың есе болып саған қайтып келіп жатқан кезде сенің өмірің одан сайын ерекше бола түседі
жарайды деп ойладым бірақ та видеоблогқа мен кішкене дайын емеспін деп шештім видеоблог менікі емес сияқты деп
содан ойланып жүріп көп подкастар тыңдай бастадым
және мен ең сүйікті дыбысқа деген махаббатымды ол емпиардағы тед радио лауэр деген жерде агайрос дейтін жүргізуші бар
соның подкастын ағылшын тілін үйреніп жүрген кезде көп тыңдайтынмын
және кейде мағынасына мән бермесем де сол кісінің дауысын жақсы көріп сол кісіні тыңдаған кезде өзімді өте сабырлы бір жақсы гармонияға кіріп кететінімді түсінетінмін
және содан бастап дауысқа деген бір ерекше сезім пайда болып осылай дауыс дауыстың күші ііі қандай сезімдерге ол сені жетелейді
өйткені видео көрген кезде көбінесе адамды көресің а ол белгілі бір саған хабарламаны айтады ол хабарламаны қабылдайсың сол жерде бітіп қояды
ал подкасты тыңдағанда басқа көңіл күй бола бастайды
өйткені сен дыбысты қабылдайсың ал бірақ сен оны қалай елестетесің оны сен өміріңе калай енгізесің
дәл сол подкаст айтып жатқандағыдай енгізесің бе әлде сенің өзің фантазияңа басқа бір ұшқын қосылып сенің басқа мүмкін өміріңе енгізе аласың
және сондай бір қалықтау мен шабыттың сәті болғандықтан мен подкасты жақсы көре бастадым
сөйтіп америкадан кететін соңғы күндердің бірінде микрофон алайын деп шештім
сөйтіп өзіме бір микрофонды құшақтап үйге алып келе жатсам бәрі сұрайды ой бұл не істейсің бұл микрофонды деп
ән салайын деп жүрсің бе деп сөйтіп айттым жоқ көресіңдер жақында деп
сөйтіп өзіммен бірге америкадан қазақстанға көтеріп алып келдім
содан бері әлі көтеріп жүрмін дәл қазір көзім алдында тұр
ыыы өте ыстық ыыы біраз уақыт қолданбай кетсем де
ааа және сөйтіп подкаст жасайын деп ойладым
бірақ подкаст не туралы болады деген сұраққа ол кезде де менде уже нақты жауап болмады
білген жоқпын білім туралы жасаймын ба саяхат па ол не туралы болады
бірақ әрқашан ыыы менің өмірлік өзімнің ұстанымым бойынша дәл қазіргі сен иә ол сенсің бірақ та сен әрқашан дәл қазіргі өзің тұрған сенді басқа ерекше мықтырақ сенге әрқашан айналдыра аласың
және ертеңгі күнің өмірің бар кезде бізде әрқашан өмір сүруге жақсаруға деген мүмкіндік немесе шанс бар
және осы сәттегі сен ол болашақтағы сен емессің сен басқа да бола аласың
ыыы осы зат мені өмір бойы толғандырды
және мен онда сол тақырыпта жалғастырып көрейін деп ойладым
басқа бір тамаша жыл ерекше болсыншы деп
бірақ басында адам атын не қоямын деп те ойладым
ыыы сөйтіп кішкентай кезім есіме түсіп кетті
кішкентай кезімде бір ыыы білмеймін үш жасымда ма ыңылдап ән айтып отырғанмын сөйтіп мамам папам сұрапты не не ән айтып отырсың деп
сөйтсе ы мен айтыппын менің әнімнің аты көңілді деп
менен өмір бойы сұрайды көңілді деген әніңді айтып берші деп
сосын көңілді деп қояйын деп ойладым
өйткені адамның өміріне бір леп берсе енді көңілділік қуаныш а подкасты ойлаған кезде сол туралы өзіне ассоциация
бірақ көңілді деген ат ойладым мүмкін адамдар қабылдамас
сөйтіп көңілді көңілді дегеннің орнына сын есім іздеп іздеп тамаша деген сөз келді
одан кейін деген фильм бар ғой сол фильм тамаша жыл деп қойдым
сөйтіп бастап кеттім
ол екі жыл бұрын болыпты
алғашқы жылы өте қарқынды өтті деп ойлаймын өйткені тоқсан пайыз подкаст сол жылда жазылды
аптасына төрт рет жазатынмын кейде үш рет жазатынмын әйтеуір сөйтіп сөйтіп
ақырындап түсіп түсіп соңында ноль болды ғой
қазіргі таңда неге жазбай жүрсің деген сұрақ болса онда ол әзірше менде бөлісетін адамдарға деген айтар ойым жоқ сияқты
ол кезде ішімде менде көп ой болатын
неге мен қазақпын ыыы егер мен қазақ болсам мен не істей аламын
ыыы неге қазақстанда адамдар бәрін жамандай береді
неге біз дәл қазіргі осы моментте алып өзімізді одан сайын жақсарта түспейміз
неге біз үлкен өзгерістер күткенше кішкентай өзгерістерді дәл қазір неге істемейміз
деген сияқты сұрақ мені көп ойландыратын және мен сол тақырыпта ойланып жазып әйтеуір жылап жүріп бірдеңе істейтінмін
және содан кейін өзім ішім өте бір жеңіл сезінетінмін
дәл қазіргі сәтте мені өзімнің көп фокусымды білім беруге және онлайн емес оффлайн білім беруге көп жұмсайтын сияқтымын
себебі ммм университетте ыыы студенттерім олар мені күнде көреді олар менің істегенімді көреді не істеп жүргенімді көреді
мен оларға сабақ барысында тек сабақ қана емес ыыы бір басқа да өмірлік ұстаз болуға да тырысқым келеді
олардың алдында жай ғана бір сабақ оқып кететін емес
өмірлік бір бағыт бағдар беру немесе кезінде өзіме берілсе ал дейтін ойларды беретіндей мұғалім болғым келеді
әрине мен одан өте алыспын
ол жол өте терең ол өмірлік көп тәжірибені талап ететін болғандықтан а менің көп энергиям сол жаққа кетеді
ол ал ұстаздық энергияны өте көп талап етеді
өйткені лекциядан шыққаннан кейін барып тез шай ыстық бір су бірнәрсе ішпесең а жай ғана бір сағаттың өзінен адам сондай талып шаршап каласың да кейде
ал бір сағат сабақ берсем мен қайтадан бір екі сағат өзіме қайта қалпыма келуім керек
сөйтіп осы процестің ішін қуып кеткендіктен басқа заттарға мен көп көңіл бөле алмадым
әрине ол подкаст бітті және мен ешқашан олай ойымды білдіре алмаймын деген ой емес
себебі олай айтуға дәтім бармайтын да сияқты
өйткені егер де бір адам болсын сол айтқан сөздерімізден істеген істерімізден шабыт алатын болса немесе өзін жалғыз емес сезінетін болса ол сондай бақыт деп ойлаймын
және көп адамдар күнделікті өмірде өздерін жалғыз көп сезініп кетеді
немесе дәл осылай ойлайтын мен ғана шығармын деп ойлауы мүмкін
дәл осылай оптимистік көзқараспен қарайтын мен ғана шығармын деп ойлау мүмкін
сондай адамдар өзін жалғыз сезінбейтіндей және өте пессимист болып кеткендерді кішкене көтеретіндей бір подкаст жасап және оны жүзеге асыра беру әрине ол мен үшін өмірлік бақыт болатын шығар деп ойлаймын
бірақ дәл қазіргі сәтте менің бүкіл фокусым сол жақта
және бір кітаптан оқығанымда айтады да өмірде ммм мысалға бізде і баланс дегенді біз жақсы көреміз
жұмыс пен оқу балансы жұмыс пен өмір балансы деген сияқты да
барлық заттың біз ортасында болғанды қалаймыз
ал көбінесе ең жақсы нәтижелер ыыы сол ортада тумайды
ол көбінесе экстра экстра деген болады яғни сен өте тым ерекше бір зат істеу үшін сен әрқашан ортада бола алмайсың
сен ол үшін кейде шетке қарай ығысып сол шеттегі істердің барлығын істеп өзіңнің үлкен мақсаттарыңа қол жеткізіп ақырындап ортаға қарай ығыса аласың
бірақ әрқашан ортада болу мүмкін емес
бұрынғы менің көп қателігім көбі сонда болатын
мен әрқашан ортада болуға тырысатынмын
менде подкаст бар мен жүгіремін менің жұмысым бар менің өмірім бар менің отбасым бар деген сияқты ортасында
ал ортасында көп уақыт болған кезімде мен өзімді көп жоғалтып алдым
соңында өзім жоқ болып кеткен сияқты болатынмын
бар затқа жүгіре бергеннен тез күйіп кетесің
ал қазір мен біраз ол фокусымды шетке қарай ығыстырып сабаққа қарай бөлуім сонда
яғни бір нәрсеге ғана фокус ұстау керек дейсіз ғой иә
ммм нәтижеге қол жеткізу үшін немесе өзіңді жоғалтып алмас үшін
ыыы иә біріншісінде солай және екіншіден ыыы жақсы керемет тамаша нәтижеге қол жеткізу үшін бір затқа деген концентрацияңды жоғалтпай сол істе мықты болуға тырысу керек деп ойлаймын
әр заттан ортасындағы баланста жүру арқылы ешқашан ерекше нәтижеге қол жеткізу қол жеткізбейміз
өйткені талант және біз енді еңбек деп айтып жатамыз тоқсан тоғыз пайыз еңбек бір пайыз талант деген сияқты иә
ал ол еңбек ы тек қана ортада болып бір екі үш сағат бөлумен ғана емес ерекше еңбек ету керексің
өйткені жай ғана ортада бола берсең ешқашан нәтижеге қол жеткізбейсің
сондықтан мен бүкіл фокусты бір іске бөлек сол істен нәтиже шығаруға тырысу керектігін уақыт өте келе түсіндім
өйткені өмір бойы а андай болатын да кішкентай қыз ретінде мысалға ананы да қалаймын мынаны да қалаймын және мынаны болғанын қалаймын
сосын мынау болсын менің өмірімде және мынау да барлығы бір мезетте болсын дейтін менде бір бағыт бағдар болатын
ақырында уақыт өте келген кезде менде бес алты заттың ешқайсысы да болған жоқ
өйткені мен әрқайсысына бір екі сағаттай көңіл бөлемін дедім де ешқайсысын да ерекше нәтижеге қол жеткізген жоқпын
а ерекше нәтижеге бір затқа көңіл бөлу арқылы және соны тыңғылықты түбіне дейін жеткізу арқылы жетеміз деген түсінікке қазір келдім
бірақ қазір адамдардың арасында анандай бар ғой эйчарлар көбінесе софт скилсты көбірек бағалайды яки хард скилсқа қарағанда мысалы сол жағын көбірек дамыту керек мысалы
бір нәрсеге ғана фокустап тек сол нәрсені жасасаң ол көбінесе хард скилс болып кетеді
софт скилс үшін жан жақты болу керек деген секілді айтып жатады
ыыы жалпы өзім пікірім бойынша иә қазіргі өмірде ы бізде софт скилс көбірек бағаланып жатады мен өзім солай деп ойлаймын
өйткені қайда барсаңыз да ең алдымен бізге адам керек
сен қандай адамсың сен қандай командадағы ойыншысың
өзіңді қалай ұстайсың басқалармен қалай қарым қатынас жасайсың
қалған кез келген хард скилс программалауды үйрену немесе одан сайын белгілі бір заттарды біліп жеткізу ол оңай зат
ал сен адамдармен бірге бір командада болып сол командада мақсатыңа қол жеткізуде сенің рөлің қандай болады сен артқа итерушісің бе әлде алдыға итерушісің бе
сондай жағдайда меніңше софт скилс өте маңызды
өкінішке орай біздің білім жүйемізде софт скилсқа көңіл бөлінбейді
бізде барлығы жаттап алу және кішкене хард скилсқа көңіл бөлеміз
бірақ әдетте мен оқыған мектептерде ы жалпы қарапайым қазақ мектептерінде оларда әдетте командадағы ойыншы немесе өзіңді лидер ретінде қалай көрсетесің адам ретінде сені ортаға центрге қоймайтын сияқты
тек қана миллиондаған бір роботтардың біреуі болып қана тәрбиеленіп шығасың
мен он бірінші сынып бітірген кезде бесінші класс бесінші сынып пен он бірінші сынып арасындағы қазақстан тарихы кітабын жатқа білетінмін
бірақ былай оқиғалы жағынан әрбір оқиғаның маңыздылығы жағынан емес сан жағынан
ол мысалға бес жорыққа қатысты үшеуінде жеңді екеуінде жеңілді ол мынандай жылдары болды оның мынандай күйлері бар деген сияқты фактімен
егер қайтып барсам мен қазақстан тарихын басқалай оқушы едім
бірақ ол кездегі менмен қазіргі мен әрине екі түрлі және мектеп бізден соны талап етті біз оны орындадық
ыыы бірақ мектептен мектеп маған жеткілікті түрде мына қасиеттерді үйренді үйретті деп айта алмаймын
өйткені қалған қасиеттің көпшілігін біз өзімізге үйренуге тура келді өзімізге істеуге қалай екенін түсінуге
алайда егер де біздің мектепте көбірек адам адами қасиеттерге көбірек үйрететін болса
ыыы роботты тәрбиелеуден гөрі сен кімсің өмірдегі рөлің қандай ы сен қандай адамсың сенің сүйікті түсің қандай сенің сүйікті тамағың қандай деген сияқты сұрақтарға тіпті жауап беруді үйрететін болса өте тамаша деп ойлаймын
бұл әрине тілдікте не болуы мүмкін кеңес одағынан мүмкін қалып қойған өйткені егер ағылшын тілін үйрене бастасаңыз ең алғашқы сұрақтардың барлығы сондай болады
сенің сүйікті түсің қандай сен таңғы асқа не жедің ы сен мынандай адамдарды жақсы көресің бе әлде саған мынау ұнай ма деген сияқты өзінің жеке ойың қалыптаса бастайды
мүмкін көп адамдарда жеке ойыдың қалыптаспауының себебі де сол шығар
өйткені біз олардан сұрамаймыз сен кімсің нені жақсы көресің неліктен сен мысалға көк түстен гөрі қызыл түсті жақсы көріп тұрсың
элементарлы сұрақ бірақ та ол ақырындап өзінің тұлғалық қалыптасуыңа әсер ететін сияқты деп ойлаймын
бір сәт тоқтап жүрегіңді тыңдашы
оян батыр өзін өзін тану мен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст
толығырақ ақпаратты файндюрби нүкте ком сайтында таба аласың
әпке сіз қателеспесем америка құрама штааттарында білім алдыңыз иә магистратурада иә
екі жыл екі жыл ма ааа иә болашақ бойынша иә мхм
ііі сол жақтағы оқыған кезіңіз туралы айтып берсеңіз қысқа
ыыы мен қазақстан британ техникалық университетін бітіргеннен кейін болашаққа тапсырдым
өйткені кішкентай кезімдегі арманым болған
сондықтан сол арманды орындау керек шығар деп ойладым
сөйтіп америка құрама штаттарына оқуға құжат тапсырдым
ммм ең соңында оңтүстік калифорния университетіне лос анжелес қаласындағы экономика мамандығына түстім
сөйтіп ана магистратурада екі жыл оқыдым
ыыы меніңше сол екі жыл мені көп өзгерткен сияқты
дейінгі сәттердің көбінде мен өмір сүрдім бірақ та өз өміріме саналы түрде қарай алдым ба білмеймін мүмкін ұмытып қалған шығармын
бірақ маған дәл қазіргі сәтте сол екі жыл менің өмірімді көп өзгерткен сияқты болып көрінеді
себебі сол екі жылдың ішінде өзімнің кім екенімді түсіне бастадым
өзіммен таныстым деп айтсам болады
өйткені көп уақыттан кейін ең алғаш рет өзіңмен өзің жалғыз болу өзіңнің және де тек өзіңнің күресіңді бастау деген сияқты процестер ыыы мені өзгертті
және ең алғаш рет сол жақта марафон жүгіруді үйрендім
ы біраз өмірімді сол да өзгертті әрине
өйткені бұғанға дейін мен ешқашан спортқа жақын болған емеспін
он бір он бір жыл мектепте оқыған кезде әрқашан спорт сабағынан қашып жүретінмін әйтеуір бірдеңе қылып білмеймін
ы сондай бір сәттерде ғана болмаса
тек бір жолы ғана бір мұғалім айтты маған енді мен спортқа қатыспайтынмын ауырамын деген ауыратынмын біраз уақыт
сөйтіп ыыы ол кісі маған не үшін спортзалда отырсың деп айтты да
сосын мен ойлаймын мен неге спортзалда содан кейін сол мұғалімнің сөзінен кейін он бірінші сыныпта қатыстым спортқа
екі тоқсан ба үш тоқсан ба жарыстарға қатысып сөйтіп жүргенмін спорттан барымды салып
өйткені бір кішкентай кезде болады ғой бір намысыңа біреу тиіп кетеді ғой сен бұл жерге отыруға лайық емессің деп жоқ деп
сол кезде болды одан кейін болды өмірімде спорт ешқашан болған емес
содан кейін бір күні ойладым
құрбыларым бәрі алматы марафон қатысып жүрді олар он
ыыы сөйтті ол жаққа барған кезде марафон жүгірейін деп
бірақ марафон қырық екі километр екенін білген жоқпын білген жоқпын енді шын айтамын
осы әлемдегі ең ақымақ адам болған шығармын бірақ білген жоқпын ол қырық екі километр екенін
сөйтіп ойладым жарайды деп жазылып қойдым да сосын барып түсіндім неге жазылып қойғанымды
алты ай уақытым болды сол жерде команда болды
ы бірақ олар ыыы бакалаврдың студенттері өздерінің қызығушылықтарына орай сондай клуб құрған
сол клубтың арқасында марафонымды жүгіріп шықтым
өйткені олар өте тәртіпті уақытында бастайтын уақытында аяқтайтын адамдар болатын
мысалға бізде аптасына бес рет жүгіретінбіз
әр жүгіретін уақытымыздың уақыты белгілі болатын мысалы
таңғы алтыдағы топ бар кешкі бестегі топ бар
сағат бес болса олар бестен бес кеткен кезде ол жерге барсаң ешкім болмайды
өйткені олар бес нөл нөлде жүгіріп кетіп қалады солай дәл уақытында барсаң дәл уақытында жүгіп
сондай тәртіп болғандықтан ақырындап үйрендім деп ойлаймын өйткені ол кезде менде шыдамдылық та болған жоқ
ыыы олай спортқа деген бір арнайы тәртіптің де ешқандай дағдылары болған емес ештеңе болған жоқ
және тіпті менің ыыы құрбым әрқашан маған күлетін басында сен қолыңды да қозғай алмаушы едің ғой жүгірген кезде деп солай болатын
дұрыс қозғай да алмайтынмын қолымды әйтеуір енді ешқашан спортпен айналыспаған адам сондай болады ғой білмейсің ештеңе
ыыы сөйтіп алты ай ыыы жүгіргеннен кейін ең алғаш рет қырық екі километр жүгіргеннен кейін түсіне бастадым
осылай әрқашан өмірің сенің қолыңда
яғни сен тіпті мүмкін емес деген заттың өзін егер де күнделікті түрде сол сол бағытта жұмыс істей берсең сен оған қол жеткізе аласың
және адамның көптеген өзіне қойып қойған шектеулері ол тек өзінің миының ішінде ғана
біздің миымыз бізді өте жақсы көреді
өйткені онда өте көп бізді қорғауға арналған рефлекстер бар
қазір шаршайсың қазір қарның ашады қазір ұйктап қалуың мүмкін деген сияқты бізді әрқашан қорғағысы келіп турады
ал егер ақырындап миға сол шекарадан өте алатыныңды көрсете алсаң онда ми да біздің досымыз бола алады
яғни біз өзіміздің басымызды өзіміз басқара аламыз
сол кезде де соны түсінген сәтте әрқашан шаршап тоқтап қаламын ау дегеннен кейін ары қарай да жиырма километр жүгіре алатыныңды білген кезде кішкене біраз өзгеріс пайда бола бастайды
меніңше көп адамдардың сол спортты бастап марафон жүгіргеннен кейін тоқтай алмай кететін себептері де сол деп ойлаймын
өйткені олар соны іші сезеді де ары қарай өздерінің жаңа ііі челлендждерге жаңа күрестерге өзін бастай береді
сол жағы маған өте қызық болды
тіпті бір күні болды қатты жаңбыр сіркіреп тұрды
бізде лос анжелесте кейде шторм сияқты заттар анда санда болады бірақ сол күні болды
бірақ жаңағы менің тобымдағы студенттер айтты біз жоспар ма жоспар бойынша жүреміз ол күні отыз бес километр жүгіру керек болғанбыз
сөйтіп мұхиттың жанына бардық тынық мұхиттың бастап жүгірдік бастап жүгірдік
бір кезде қарасам жаңбыр шелектеп жауа бастады
не істерімді білмеймін жолда тоқтаймын кроссовкиімнің іші су толып кеткен
оны соның барлығын төгемін а носкиімнің барлығын сығамын шұлығымды қайтадан сонан кейін киіп аламын да әрі қарай жүгіремін
қазір ойласам сондай жүрегім барлығы оны ойласам ойлаймын тітіркеніп кетемін
бірақ дәл солай болды
және жел соғып тұрғандықтан мұхиттың жанындағы ұсақ тастардың барлығы бетіңе қарай ұшады
бетіңе қарай ұшады жаңбыр құйып жауып тұр
отыз бес километрді жүгіріп шықтым
содан бастап иә содан бастап бір бұрын менде жаңбырдан қорқатынмын суықтан қорқатынмын
жаңбыр жауып тұрса бүгін ешқайда бармай қояйықшы деп айтатынмын барлығына
сол сәттен бастап менің одан қарағанда күштірек екенімді түсіндім
яғни егер бастасам істей аламын деген бір сезім пайда болды
және өзіңді жеңімпаз ретінде түсіне бастайсың өйткені сен өзіңнің қорқынышыңды қиындықтарды суықты барлығын жеңіп өзің қалаған жерге жеттің
соңында бірақ тітіркеніп әзер келдім енді ол сәттер бірақ ауырмадым
ыыы сол сәт көзімнен әлі кетпейді
сөйтсем кейбір адамдар сол топтағы кейбір қыздар орта жолда убер шақырып қайтып кетіпті университетке
ал мен ал менің ойыма келмепті убер шақырып кетіп қалу деген
мүмкін егер ол сол ой келе қалғанда убер шақырып кетсем болады ғой деп мүмкін кетіп қалар едім
ыыы сондықтан ойлаймын ми ол біздің бізге біздің денеміздегі ең бір тамаша құрылыстардың бірі
және егер де біз оны басқара алатын болсақ оған біз онымен дос бола алсақ көбірек жетістікке жететін сияқтымыз мхм
келесі талшын әпке сізден сұрағым келеді сіз ақш та білім алдыңыз және елімізде мынадай нәрсе бар
шетелде білім алған азаматтар қайтардан шетелге қарай ұмтылып тұрады
яки сондай сезімде болады
сізде бір сондай жағдай сондай бір сезім болмады ма
ой жоқ менде қазақстанға деген үлкен құлшыныс болды
менің себебім бәлкім мен университет бітіргеннен кейін бірден кетіп қалдым және қазақстанда өмір сүру және жұмыс істеу деген ұғым менде болған жоқ
мен үшін ол өте қызық болатын біріншіден
екіншіден әрқашан менің достарым сол жақтікі басқа ұлттың адамдары маған көп қызығып қарайтын
себебі біздің елімізде көп нәрсе істеліп қойған деп айтатын олар
бізде барлығы бар
бізде ашатын жаңалық ашу үшін білмеймін басқа бір зат істеу керексің
ал олар маған өте қызығып кейде қызғанып қарайтын
өйткені біз елімізге келу арқылы дәл қазірге қалыптасу сәтімізде қазақстан үшін және ел адамдар үшін отбасымыз үшін жанымыздағы адамдар үшін үлкен өзгерістер жасау қасиетіне иеміз
өйткені біздің елде барлығы қайтадан құрылып қайтадан жасалып жатыр
біз әлі де мемлекетпіз
бізде жоқ заттар қалыптаспаған заттар әлі де көп
және осы бір құлшыныс менің де бір өзгеріске себепші бола алатыным әрқашан мотивация беретін
және үшіншіден сыртта америкада ы меніңше не істеп жатсаң да ол ең соңында сенің елің емес
және өзгеріс жасасаң жақсылық жасасаң мәнді өмір сүргің келсе меніңше қазақстанда сол мәнді өмір сүрудің көп жолдары бар
бірақ әрине мен бұл жағынан ондай сырттағы елдердің барлығын жамандап қазақстанда ғана тұру керексің деген ойдан аулақпын
өйткені дәл қазіргі заманда біз барлығымыз қазақстанның баласы болсақ та қазақтың баласы болсақ та біз бәрібір жахандық тұрғыдан да ойлау керекпіз деп ойлаймын
өйткені біз тек қазақстан ретінде емес кейде ғалам ретінде бірге күресетін де проблемамыз көп
өйткені қазір біз қазақстанда ғана бар ғой деген проблеманың көбі ол бүкіл әлемге де қатысты
яғни ыыы кез келген климаттағы проблема немесе тіпті ұрлық қарлық қылмыс деген заттың өзі ол глобалды жағдайлар
және біз глобалды түрде білімнің өзі де мысалы қазақстанда біз көп жамандаймыз қазақстанда ғана осындай деп
алайда бүкіл әлем сол мәселелерден зардап шегіп отырғандықтан ы біз миларды қосып бірігіп егер де күресе алатын болсақ онда біз одан сайын мықтырақ бола түсеміз деп ойлаймын
ыыы сондықтан мен қарсы емеспін адамдардың қазақстаннан тыс жерде жұмыс істегендеріне қазастаннан тыс жерде білім алғандарына және ол жақта көркейіп жатқандықтарына
алайда дегенмен де ең соңында біліміңді алып жұмысыңды істеп өмірде өзіңе өзіңді дәлелдеп болғаннан кейін елім үшін
немесе өзім жаңағы суын ішкен тамағын жеген алғаш рет тәй тәй басқан жерімде мен не нәрсе аламын адам ретінде мен не өзгеріс жасай аламын деген сұрақ әрқайсымыздың басымызда болу керек деп ойлаймын
жауабыңызға рахмет талшын әпке ммм
негізгі қазіргі таңда шетелде білім алып жатқан қазақстандық студентердің ыыы бәрі емес әрине біразы елге қайтуды жоқ уақытқа жоспарламайды мхм
және де осы файндюбиде болған саясат ағамен сұхбатта
саясат аға да жастардың әсілі шетелде оқығаны шетелде жұмыс істеп жүргені дәл қазіргі уақытта елге қайтпағаны абзалырақ деп айтады
себебі олардың елге берері дәл қазіргі қазақстанның ол жастарға берері шамалы дейді
осы тұрғыда осы сұрақты қойған едім әсілі жауабыңыз ыыы өте бір ерекше болды дегім келеді
келесі талшын әпке ыыы ұстаздық туралы сұрағым келеді сізден
сіздің студенттеріңіз туралы қазақстандағы білім беру жүйесі сізге жас маман ұстаз ретінде қандай әсер етті
және де сіз өзіңізді қағаз куин деп атапсыз
мхм сол жөнінде айтып берсеңіз
ммм қазір мен ііі жеке меншік университетте жұмыс істеймін
ол жақта шынымды айтсам мен өте жақсы көремін себебі қазір енді сду дың жарнамасы сияқты көрінуі мүмкін
дегенмен де жеке мен үшін қазақстандағы бір ы идеалды қоғамның кішкентай бір бөлшегі сду да бар деп ойлаймын
өйткені сду да барлығы өтініштің барлығын қазақ тілінде толтырасың
ол жерде қазақ тілінде сөйлейсің
ойыңды қазақ тілінде жеткізесің
ыыы және ағылшын сабақтың барлығы ағылшын тілінде жүреді
яғни ағылшынның сыртын мәдениеті мен тілін үйрене отырып солардың білімін ала отырып дәл сол мезетте қазақ бола алу ыыы көп университетте дәл қазіргі таңда жоқ
өйткені көп жағдайда ағылшын тілінде білім беретін университеттердің көбі қазақстанға арналған мамандарды даярлайды деп ойламаймын
өйткені сол университеттердің бірінің түлегі өзім де болғандықтан ол жақтан бітірген кезде қазақстан туралы көп ойламайды ойламайсың өкінішке орай
бұл университеттерде шетелде жұмыс істейтін мамандар өте көп шығады қазіргі беріп жатқан университетімде
бірақ ол жақта осы бір қазақтықтың бөлшегі бары мені өте қуантады
және мені сол жерде ұстап тұрған заттардың бірі де сол деп ойлаймын
өйткені қазақстанға келгеннен кейін мен әрқашан армандайтынмын қай жерге мен барып өзім жай ғана мен бола аламын деп
себебі кез келген бұрышқа барсам кез келген органға барсам мен қазақ тілін өзім қолдана қалағандағыдай қолдана алмаймын
мен басқа тілде сөйлеуге мәжбүрмін
иә мен ол тілде сөйлей аламын ол тілде ойымды жеткізе аламын ол тілде презентация жасай аламын
бірақ менің арманым өзімнің тілімде сөйлеу
өйткені кейде мен үшін түсінбейтін парадокс болады неге мен өзімнің тілімде сөйлеуді армандаймын бұл кезде
және мен өзімнің тілімде сөйлесем өзімді бақытты сезінемін ол мен үшін үйреншікті жағдайы болуы керек
қайда барсам де мен қазақша сөйлей алуым керек
бірақ өкінішке орай қазастанда ол жоқ
өйткені мен ііі құптаймын орыс тілінде де қазақ тілінде де сөйлей алатын қоғам болып барлығымыз бір бірімізді түсіне алсақ ол өте тамаша
бірақ қазір мысалға мен қазақ тілін қолдана алмайтын жерлерім өте көп мені түсінбей қалуы мүмкін деген қауіптен мен сөйлемей қалуым мүмкін
сондай қауіптің менде болмағанын әрине армандаймын әзірше ол жоқ
бірақ мына университетте өте қызық өйткені мен онда барамын мен онда қазақша сөйлеймін
мамандармен бәрімен қазақша сөйлеймін өтінішті қазақша жазамын
дәл осы сәтте мен үшін сол жағдай өте қызық және мен өзімді қазақстанда жүргендегідей сезінемін
мен өзімді қазақстандамын деп ойлаймын
және ол кішкене қаланың шетінде болғандықтан ол жақтағы баратын таксилер барлығы қазақша сөйлейді
сондықтан маған осы сезім ұнағандықтан ол жерде бармын және қазір қағаз жұмыстарымен жұмыстардан зардап шекпеймін
менде қағаз жұмыс жоқ
басты жұмысым ол менің силабусымды толтыруым
сабақта не жасаймын қандай тақырыптарды өтемін қандай оқулықпен өтемін деген сияқты мәселе
соны тексертіп қабылдатып алғаннан кейінгі он бес аптаны қалай жүргіземін қандай жолдармен жүргіземін студенттерге қандай тапсырма беремін қандай бағытта болады оның барлығы менің жеке жұмысым
ешкім онымен араласпайды
өйткені ол бір жағынан қарағанда шығармашылық жұмыс сияқты оған көп ы шабыт керек ойлану жолдары керек креативтілік керек деген сияқты
ол қуантатын жағдай
қазақстанда ондай университеттер бар
қағазбастылықпен айналыстырмайтын сен өзің басыңды аса қатырмайтын басты жұмысың сабақ беру ме сабақ берумен де берумен ғана айналыстыратын университеттер бар құдайға шүкір
басқа да көп университеттер бар мысалға мен өзім ыыы ұлттық университетке барудан кішкене қашқақтаймын
өйткені өзім істемеген бір университет бар ұлттық ол жақта қағаздың қандай көп екенін білемін және мен бәлкім білмеймін ол жаққа жұмысқа бармайтын да шығармын ешқашан
және екінші бір нәрсе бар бірінші жағынан қарасаң жақсы сияқты болып көрінеді
себебі қазақы мәдениетке байланысты үлкенге құрмет кішіге ізет
дегенмен ыыы кейбір университеттерде бар мысалға сен жас мамансың
сен жас маман болғандықтан сол жаңа кафедраның отымен кіріп күлімен шығасың
және басқалары өзінің ы жұмыстық ы функционалдық міндеттемесіне кіретін жұмысты ол атқармаса да сен ол үшін атқару керексің өйткені сен жассың деген ұғым бар
қазақы тұрғыдан қарағанда өте дұрыс болып көрінеді
дегенмен де қазіргі нарықтық қоғамда әрбір адам нарықтық қоғам емес жалпы қоғамда меніңше әрбір адам өзіне артылған қызметті өзі атқару тиіс деп ойлаймын
өйткені ол соған міндеттеме және жауапкершілік
егер адам өзінің жауапкершілігін біреуге итере салу арқылы өзінің жауапкершілігінен арылатын болса онда меніңше ол адамның өзінің істеп отырған ісі дұрыс емес
өкінішке орай көп университеттерде жоғары оқу орындарында сол бар
сен жассың ба сенде өмір жоқ сен сегізде кіресің кешкі тоғызда бірақ шығасың
бүкіл жұмысты сен істеу керексің папканы сен түпте ананы мынаны сал дейтін көп оқиғаларды көп естимін
иә жассың бірақ жұмыс істеу керексің бірақ олар қашан сенің жастығыңның әсері оған оған міндеттемеу керек деп ойлаймын
өйткені жас маман болғаннан үйрену керексің дегенмен де зерттеу жұмыстармен де айналысу керексің басқа да өзіңнің шығармашылық ниеттермен туғанда жұмыстармен жобалармен айналысу кажетсің деп ойлаймын
өкінішке орай көп адамдар көп жас мамандарды сондай істермен қорқытады да ақырында жас мамандар қашып кетеді
ондай жағдайларды көргенмін
өздері өте қызығып келеді ыыы жаңағы білім саласында жұмыс істегім келеді деп айтады
ақыры соңында сондай қағаз жұмыстарды артынан қуғаннан сен жассың істе дегеннен қашып университетте ең соңында олар қалмай қалады
ал егер де мүмкін ыыы сол жердегі үлкен бек профессорлар өзінің қанатының астына алып иә мүмкін жұмыстар берсін бірақ та зерттеу жұмыстарымен де айналыстырса
өздерінің ыыы қалай сабақ беретіндігін де көрсете алса өзін тәжірибесімен бөлісе алып жатса өте тамаша болар еді
өкінішке орай мен соңғы екі жылда ондай адамдарды өте сирек кездестірдім
белгілі бір жаңағы профессор адамның жас маманға деген көңілін бөліп өзінің бір зеттеу жұмысын көрсетіп оған ары қарай бағыт бағдар беріп жатқан адамдар өте аз болды
ы сондықтан да мүмкін ал жас мамандар оның ешқайсысын өзі өздерінің жолдарымен ұзағырақ сапар шегуге мәжбүр деп те ойлаймын
әрине бұл тағы да біреудің біреуге деген істеу керек деген зат емес бірақ та сәл пәл ұрпақтар арасындағы сабақтастық болса көбірек тренингтер болса өте жақсы болар еді
ыыы мен тіпті қазір қазір ойлаймын да кімнің сабағына барып үйрене аламын деп кімнің сабағынан сабақ беру тәсілдерін үйрене аламын
мүмкін өзімнің көзім жабық шығар бірақь та дәл қазір білмеймін мен кімге баруым керек кімнен не үйрене аламын
сабақ беру тәсілдері қаншалықты оның ерекше
сәл пәл мүмкін ашықтылық керек шығар мүмкін ы кейбір мықты деген профессорлардың сабағын онлайн көру керек шығармыз көріп түсіну үшін олардың әдістерін білу үшін
ыыы жеке өзім білмеймін мен қазір өзім қалай ойлаймын солай сабақ беріп жүрмін негізінде бірақ мені ұстап алып негізі үйрету керек деп ойлаймын
өйткені әлі жаспын көп нәрсені білмеуім мүмкін көп қателіктерге бой ұрындырамын
ұстаздық сабақ беру туралы айтываттыңыз ғой жаңа әпке
қателеспесем сіз осыған дейін де осы сүлеймен демирель университетіне дейін басқа жоғары оқу орнында да сабақ беріп қызмет атқардыңыз иә
және қазақстанда осы жоғары оқу орындарында ыыы ұстаздардың көзқарасымен қарайтын болсақ жапа шегетін ұстаздар бар
мысалы білмеймін қалай айтарымды қазақстанда бір мықты кісілердің балалары болады
сізге таныстарын жіберетін яки ыыы білмеймін сыйлықтар ұсынатын
яки степендиядан құлатсаң осылай болады деген секілді сізге бір сондай әрекеттер сондай қатынастар сізде болмады ма студенттер тарапынан
ыыы олай болып көрмеді мүмкін қуанышты сәт шығар білмеймін
осының алдындағы университетте жұмыс істедім
негізі ол жақта да мұғалім ретінде мені ондай көп қағазбастылықпен көп итермелемеді шынымды айтсам ааа жақсы болды
ы тек қана өзім әкімшілік жұмысқа ауысуыма байланысты ол жақта қағаз жұмыс пайда бола бастады бірақ мұғалім ретінде болмады
ыыы ол университтетте оның алдында негізі көп тазалау жұмыстары болғандықтан студенттер ондай заттардан көп қорқатын және де ол жайында батып айта алмайтын
ыыы екінші жағынан меніңше ол ұстаздың өзін қалай ұстауына да байланысты деп ойлаймын
егер басынан бастап сенің шынайы оларды істеген істері мен ы орындаған жұмыстарына байланысты баға қоятыныңды түсінгендіктен мүмкін олар болар деп ойлаймын
бірақ осы соңғы екі жарым жылдың ішінде бір де бір студент келіп маған ондай ойын жеткізген емес
егер ондай ой жеткізген болса і мен білмеймін ол студентті алып деканатқа баратын болармын
ал жалпы әрине баға сұрайтын адамдар жеткілікті ол меніңше табиғи зат деп ойлаймын
қойыңыз соңғы күні көп тапсырма беріңізші маған енді сізге осылай осылай сабақты орындаймын менен мықты адам болмайды деп мазаны алатын студенттер өте көп
өйткені бір жағынан қазақстанда сәл пәл этиканы дамыту керек деп ойлаймын
өйткені а біздің кезімізде бәлкім уатсап деген заттар болмады
қазіргі уатсап деген заттар болғандықтан бірінші семестрде менің уатсабым жарылып кетті
өйткені кез келген студент маған түнгі үште төртте он бірде жаза беруі мүмкін
сәлеметсіз бе қалыңыз қалай ұйқтап жатқан жоқ шығарсыз менің бағам қанша болды немесе қалыңыз қалай маған бес бал қосып бермесеңіз мен экзаменге өте алмай тұр екенмін келесі семестрді жақсы оқуға уәде беремін деген сияқты
содан кейін мен ол кезде түсіндім бәлкім ол менің қатем болар өйткені мен бірінші семестрде келген кезде ойладым студенттер өздері білетін шығар олай жазбау керегін неліктен мен оларға ескертуім керек
соңында мен ескертпегендіктен олар жазып тұрған болар дедім де жарайды деп бәрін жауап беріп сөйтіп отыратынмын
екінші семестрдің басында ы презентация жасап көп скриншоттарды салып қойдым нешетүрлі оқиғаларды
былай қарасаң қаншама тағдырлар ғой
әркімге бір нәрсе керек болып жатады түнгі он бірде
сөйтіп оларға бәрін көрсетіп өзімнің адам екендігім туралы оларға айттым жаңағы күннің соңында бір жерде қағаз астында жатқан мұғалімнің суретін салып
негізі мен мынаумын деп те
а көбі мұғалім деген кезде ойлайды тамақ ішпейтін дәретханаға бармайтын бір робот сияқты да бір
сабағына келеді сенің заттарыңды қабылдайды кетеді
бірақ мен адам екендігімді дәлелдеп көрсеттім оларға сонымен олар тынышталды
сонымен мәз болып жүргенмін дегенмен де енді жандары тақаған кезде бәрібір соңғы күндері осы жолы бес алты адам жазды
ыыы бірақ кішкене қойды
бәлкім сол ұстаз өзі жол көрсетіп бағыт бермейінше студентер де білмейді де қай жерде ыыы тоқтау керек қай жерде барьер бар екенін қай жерде дистанция
иә біз доспыз жақсымыз бір бірімізді жақсы көреміз бірақ бәрібір қай жерде біз тоқтауымыз керек деген мәселені ұстаз өзі көрсету керек сияқты
ол тек қана жаңағы неше түрлі дұрыс емес істердің барлығы ол тек студент жағынан емес мұғалім жағынан да
сондықтан екі жақ мұғалім лидер болып тұрғандықтан студент пен ыыы мұғалім ы қарым қатынасында мұғалім бәрібір жолды көрсетуші жолды бағыттаушы
егер ол қандай бағытта жолды көрсететін болса студент те сол бағытқа қарай ақырындап ығыса бастайды деп ойлаймын
подкаст көңіліңнен шықты ма
фейсбук инстаграмм спотифай ютуб және телеграмм әлеуметтік желілерінде латынша файндюрби деп жазып бізге тіркел
жаңа эпизодтар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл
талшын әпке ііі өзіңіз білесіз иә кейбір мемлекеттерде мысалы қытайда жапонияда кореяда және кейбір европа мемлекеттерінде ыыы ұстаздардың қоғамдағы мәртебесі өте жоғары
олар сол жергілікті оқу орындарынан да тыс кейбір мемлекеттік жалпы үлкен бір қоғамдық мәселелерді өзгертуге дейін әсер ете алатын үлкен бір абыройға мәртебеге ие
алайда біздің елімізде бұл дүние өте қиын сипатталады
ұстаздардың орны ыыы қанша дабыл қағып қанша айтылса да қоғамдағы білмеймін дәрежесі көтерілер емес
сіз жас маман ретінде мысалы ұстаз ретінде қазір өзіңіз сол ортада жүрген адам ретінде бұл нәрсені қалай шешсе болады деп ойлайсыз мысалы
қалай өзгертуге болады деп ойлайсыз
мысалы шетелде ақш та білім беру жүйесін көрдіңіз ол жақтағы мұғалімдердің орнын көрдіңіз осы жөнінде сіздің пікіріңіз қандай
ыыы жалпы меніңше ііі ең алдымен әрине дәл қазіргі сәттегі ұстаздардың өздерінің әлсіздігі деп ойлаймын білмеймін менің жеке пікірім сондай
меніңше біздің ұстаздар әлсіз жалпы алған кезде
және мысалға тіпті мектептегі мұғалімдердің көпшілігін де көп айтып жатамыз мысалға кімдер ұстаз бола алады деп иә
алтын белгімен алған оқушылардың көпшілігі олар педагогика мамандықтарына бармай жатады
және басқа да мүмкін сәл пәл азырақ алған балл алған студенттер қазір мұғалім болып жатуы мүмкін
және мен сондай өзімнің замандастарымның мектепке сабақ беріп жатқандығын мысалға біле тұра мүмкін деңгейі де бәрібір басқаша шығар деп ба деп те ойлаймын
екінші жағынан ыыы оған әрине мемлекет те бір жағынан қараған кезде олар да біраз мұрындық болу керек
иә қоғамдағы мұғалімдердің рөлін жоғарылата отырып олардың жалақысын отырып әрқайсымыз армандайтын мұғалім болсам ау дейтін арманды шабытты қозғайтындай бір орта болмағандықтан
мықты деген студенттер шетелге кетуі мүмкін
түрлі компанияларда жай ғана тоғыздан алтыға дейін ғана істейтін бір робот машинаның рөлін алады да сол жерде өмір бойы жүріп мәз бола беруі де мүмкін
ал шын мәнінде дәл сол жаңа тоғыздан алтыға дейін істеп жүрген адам мүмкін мектепке барған кезде ол миллион есе мың есе мықты маман болар ма еді
екі жақты бір жағынан сұрақ
бірақ дәл қазіргі сәттегі егер де мұғалімдердің беделі аз болып жатыр десе ол өзіміздің проблемамыз деп ойлаймын
біз ұстаз ретінде әлсіз болып тұрған шығармыз
ұстаз ретінде өз оқушыларымызды мүмкін мойындата алмайтын шығармыз
кейде тіпті американдық бір кинодағы мұғалімдер болады ғой ы деген кино қазақшасын ұмытып қалдым қалай екенін орысшасын да
мысалға сондағы мұғалімді алайық иә
ыыы өте нашар бір бірімен қырылысып жатқан студенттердің оқушылардың өзін біріктіріп барлығын сондай әдебиетке деген қызығушылығын оятып оларды жақсы адам болуға тәрбиелей алды
сондықтан ы сондай ұстаз болуға әрине ұмтылуымыз керек деп ойлаймын
келесі талшын әпке қазақ тілі туралы сұрағым келеді
қазақ тілін өте жақсы көремін дедіңіз
ыыы сол қазақ тілінің жанашырысыз ба өзіңіз
қазақ тілінің белгілі бір түрі де жанашыры емес мен қазақ тілінде сөйлейтін адаммын деп ойлаймын
және қазақ тілі негізінде қазақ тілін қазақ тілінің бізге деген мұқтаждығы жоқ
біз қазақ тілінің жанашыры емеспіз қазақ тілі ол біздің жанашырымыз
өйткені ол сол тіл бар кезде біз қазақ болып қала аламыз және мен казақпын деп айта аламын
егер де тіл жоқ болған кезде онда жоғалып кеткен жағдайда онда ақырындап менің өзімнің тұлғалық көп заттардан тұлғалық қасиеттермен
өйткені дәл қазіргі біздің кім екенімізді анықтайтын заттар ол біздің ген арқылы келеді деп айтамын және тіл сол бір идентификатор соның бір негізін қалайтын зат
өйткені тіл арқылы мәдениет те келеді
сол елдің қоғамдағы мінез құлқын да түсіне бастайсың
шаруашылығын да болашағын да меніңше тіл арқылы келетін сияқты
сондықтан қазақ тілі біздің жанашырымыз
көп тілдерді де білу керекпіз көп әлемді де сүйе білу керекпіз
бірақ қазақ тілі ол біздің жүрегіміздің түбіндегі біздің бір білмеймін денеміздегі біздің негізгі бір қан тамырымыз бір жүйеміз сияқты
өйткені тілдің ішінде барлығы жинақталып ішінде барлығы тұрады
тіл болмаса ары қарайғы менің кім екендігім жоғалып кететін сияқты
менің әлемдегі орным да жоғалатын сияқты
және мен осылай өзімнің кім екенімдігімді түсіне отырып болашаққа бағдар жасай аламын
өйткені өзіңді жай ғана біз бір білмеймін бір өзіңді қар сияқты ұнтақтап ұнтақтап жасап ары қарай кете алмайсың
бәрібір өзіңнің құрылысыңды білмей ішіңде неден құралатыныңды түсінбей өзіңнен а басқа бір адам жасау ол мүмкін емес
сондықтан мен үшін ол сол сондай жағдайда
қазіргі таңда қателеспесем ыыы қазақстандық студенттердің шетелге оқуға түсуіне көмектесетін
немесе соған бағыт бағдар беретін сондай бір ы ментор ми деген жобаны қолға алғансыз
және де бұл жоба қалай жалпы қалай жұмыс істейді
бұл не сол жөнінде айтсаңыз
ааа иә ыыы қазіргі таңда біз ы руслан деген ыыы жігітпен бірге досым біз ыыы ақш та бірге оқығанбыз
ыыы сонымен бірге ментор ми дейтін жобаны қолға алып жатырмыз
әлі ммм бастау шегіндеміз
ыыы бірақ біздің мақсатымыз келесі жылға дейін қазақстанда ыыы мыңға тарта адамды шетелдік білім алуына себепші болу
ыыы бір жағынан қарағанда өте үлкен ыыы грандиозный жоспар
алайда бізде сенім бар
өйткені ііі мен де руслан да біз өте қарапайым бітірдік
ыыы қазақстанның дәл орталығында туылмадық әрқайсымыз шет жақта туылдық
және өсе келе егер де өзің армандай алсаң және де сол жолда дұрыс іс қимылдар істей алсаң өзіңе сенсең ііі шетелде оқу деген заттың ол аспандағы зат емес екендігін ііі көрсеткіміз келеді
және де сол арқылы қазақстанның адами ресурстарын адами капиталын артыруына өзіміздің қол қол ұшымыз тигізгіміз келеді
өте тамаша әпке
яғни сіздерге кез келген студент өзінің ыыы сауалдарымен өзінің мәселелерімен сұрақтарын қойып өтінімдерін білдіре алады ғой ия
яғни ментор бұл жерде бағыт бағдар беруші екеуіңіз ғана ма әлде бұл жалпы қалай жұмыс істейді
иә ы ол жерде ментор екеуміз ғана емес біз дәл қазір де ы дәл қазір бізден басқа тағы да үш төрт ы шетелде білім алған немесе білім алып жатқан ыыы жастар бар
дәл осы сәттерде біз ы бакалавриат емес көбінесе магистратура бойынша кеңістер айтамыз
ыыы болашақта әрине бағдарламамыздың шегарасы кеңейеді деп ойлаймын
иә ыыы егер де сұрақтар немесе белгілі бір күмәндер не істерімді білмеймін деген қайдан бастарымды білмеймін деген тұманды жағдайлар болса онда әрқашан әрбір адам ашық ы бізге хабарласып жазса болады мхм
енді соңғы сұрақтардың бірі ретінде жалпы әпке сіз сондай бір ерекше шуақ шашып жүретін сондай бір позитивті адамсыз
бірақ қоғамда бір іштей бір күйзелісте жүретін яки өзінің ішкі сырларын ешкімге айтпайтын
осылай яки қоғам мені қабылдай алмайды деген секілді бір іштей бір сондай бір қараңғы ойларда жүретін адамдарға байланысты
сондай адамдарға мысалы ішкі позитивті сақтауға өзіңді қабылдай алуға байланысты қандай ақыл кеңес айтатын едіңіз
себебі мен қашан сізді бақыласам да қандай кезде де сіз үнемі позитивтесіз
мысалы қазір ұстаздық ет мысалы ұстаздардың көбісі сондай көңіл күйлері жоқ құжаттармен милары ашып сондай болып жүреді
ана мұғалімдерге қарап байғұс оқушылар да шаршап кетеді
ал сіз ұстаз болсаңыз да дәл сол бұрынғы подкастинг жүргізіватқан уақыттағыдай сол жүгіріп жүрген кездеріңіздегідей
позитивті көңіл күйіңізді жоғалпайсыз
сондай адамдарға қандай осындай көңіл күйді сақтауға сіз секілді осындай позитивте болуға кеңес беретін едіңіз
меніңше ең алдымен адам өзін қабылдап өзін түсінуі керек
өзінің кім екенін білуге түсінуге тырысып өзінің барлық оң қасиеттерін ыыы жағымсыз жақтарын барлығын қабылдай отырып ммм өзі туралы түсінікке келуі керек
көп жағдайда адамдар өзінің ойын айта алмауының себебі себебі олар басқа адамдарға тәуелдімін деп ойлайды
және тәуелдігінің бір себебі ол сол адамдарға өздерінің өмірі егер де сол адамдары болмаса немесе сол адамдардың айтқан ойлары бойынша өзінің өмірі солай қалыптасады деген ойды қолдайды
яғни ол өзінің өміріне деген жауапкершілікті әлі толық алмаған деп ойлаймын
жеке менің өзімде де сондай процестен өттім деп ойлаймын
өйткені кішкентай кезімде менің ішімде әрқашан ойлар болатын бірақ мен белгілі бір себеппен сыртқа айтуға қорқатынмын білмеймін
бір маған біреу былай істейік деген де ой болмайтын жай ғана ойым болса да айта алмай қалатынмын уақыт өтіп кете ме бір нәрсе болатын
содан бір кезден бастап ақырындап ойымды жеткізуге тырысатынмын
жан жағымдағы адамдар барлығы мені тұйық және өте жуас адам деп айтатын балалық шағымда барлығы солай қабылдайтын
а тіпті ммм есімде бар кішкентай кезімде әкем айтатын о сен менің жуасымсың ғой деп
сол кезде мен жуас емес асау деп айтыңызшы деп
себебі ішімде ойым болғанымен де ешқашан оны сыртқа айтуға менде бір батылдық жетпейтін
өзімнің шешімімді айтуға батылдық жетпейтін
бірақ ақырындап өзіңді және өзімді ешқашан бір әдемі деп те санамайтынмын
кейде ойлайтынмын неліктен менің ата анам мені әдемі деп ыыы қалай әдемі емес неліктен мені ата анам мені жақсы көреді деген ой да туады
ойлайтынмын жарайды мені ы олар өздері туғаннан кейін өсіргеннен кейін жақсы көретін шығар
негізі мен шын мәнінде сондай әдемі емес бір сондай ақылды емес құбыжықпын ғой деп ойлайтынмын
қазір ойласам өте қорқынышты қалай кішкентай қыздың басында сондай ойлар болуы мүмкін
бірақ білмеймін солай өмір бойы ішімдегі ойымды айтпауыма байланысты мен сәл пәл қоғамнан алшақтау жүретінмін әрқашан
және сол қоғамнан алшақтау жүргеннен кейін түсінбейтінмін не үшін мен осылай өмір сүремін өйткені мен сондай бір түсініксіз адаммын
содан ақырындап жүрген кезде біраздан кейін ойладым мен сондай бір адам емес екенмін
одан да бір өмірде бір пайда болып кетсін адамдарға көмектесумен айналысайын деген кішкентай кезімдегі бір нем болатын сөйтіп адамдарға көмектесе беретінмін
ол мысалға менен тіпті сұрамауы да мүмкін маған көмектесші деп
мен онымен сөйлесем де айтатынмын а саған мынаны істеу керек қой кел мен саған көмектесейін а сен бүйтіп жүрсің бе кел былай істейік
а себебі мен сөйтіп өзімнен қашатынмын қашу процесі
өзімнен қашатынмын себебі өзімді бір сондай өзімнің армандауға өзімнің армандарымды орындауға лайықсыз деп ойлайтынмын
бірақ ата анам барлығы ол туралы білмейді ол менің жеке өзімнің ойым
олар отбасында бәрін жақсы көреді бірақ та білмеймін неге туралы шығарып алғанымды
сөйтіп ойлайтынмын бірақ ең соңында келген кезде бәрібір күннің соңында сен өзіңмен өзің қаласың
кімге не істесең де қалай жүрсең де оңға бұрыл солға бұрылсаң да ең соңында ұйқыға кетіп бара жатқан кезде өзіңмен өзің қаласың
яғни мендегі бар зат ол менмін
мендегі бар ең зат байлық ол менмін
ол менің жаным жүрегім ойым басым денем ол мен яғни менде әрқашан мен бар
сондықтан біраздан бастап одан кейін өзімді түсінуге тырыса бастадым
өзімді қабылдауға өзімді жақсы көруге өзімнің оң қасиеттерімді сол қасиеттерімді жақсы көре бастадым қабылдай бастадым
және қабылдағаннан кейін ақырындап сол барысында жұмыс істей бастадым
сондықтан егерде сондай бір адамдар болып жатса егерде осы сәтте мен не істерімді білмеймін мені қоғам түсінбейді мен кіммін қалайша неліктен мен өмір сүремін деген сұрақтар болып жатса сен өзіңді жақсы көруге тырысу керексің деп ойлаймын
өйткені егер де бізге өмір беріп тұрған болса бізге осы сәтте өмір сүруге мүмкіндік беріп тұрған жағдайда сенің өмірге әкелген өзіңнің миссияң бар деп ойлаймын
сен бостан бос жай ғана туылған жоқсың
және әрбір адам өзінше бір жарық
бірақта жарықтың жанбай қалуына немесе жарықтың одан сайын еселеп жануына себепші болатын ол тек қана сенсің
жаныңдағы адамдар айта беруі мүмкін
қоғам саған сенбеуі мүмкін
біреулер сенің аяғыңнан тартып сені құлатып кетуі де мүмкін
бірақта ең соңындағы күннің соңындағы адам ол сенсің
сен өзіңді қабылдау арқылы одан сайын мықты жарық бола түс
қалуын тапсаң меніңше қар да жанады және барлығы біздің өзіміздің қолымызда
егер де сен әлем сені жақсы көрмейді деп ойлайтын болсаң бұл өте үлкен қателік деп ойлаймын
ең алдымен бізді жаратушы жақсы көреді өйткені бізді өмірге әкелген
екіншіден ата анамыздың сондай шексіз толассыз махаббаты отбасымызда олардың беріп жатқан заттары бізге өте көп
меніңше ең жақсы бір заттардың бірі ол күнделікті өміріңде неліктен мен осы күн үшін ризамын дейтін журнал бастауға болады
яғни алғыс айту журналы
бір жағынан қарағанда өте қиялилық болуы мүмкін
дегенмен де адамның миының орналасуы бойынша біз көбінесе жаман бізге жетпейтін заттарды өте көп көріп тұрамыз
а енді менде мынау болса бақытты боламын деп айтамыз да ол зат алғаннан кейін менде мынау жоқ сондықтан мен бақытсызбын деп одан сайын бақытсыз болуды жалғастыра береміз
а шын мәнінде бақытты болудың себептері өте көп
әрбір адам жеңімпаз бола алады
талшын әпке өте тамаша
мен ойлаймын сіз қайтадан тамаша жылды ы подкастингті қайтадан қолға алуыңыз керек
себебі әсілі сіздің тыңдармандарыңыз әлі де жоғалған жоқ деп ойлаймын
және де сіздің мотивацияға толы қысқа да нұсқа эпизодтарыңыз олар шынымен тамаша және адамдар оған расымен мұқтаж деп ойлаймын
себебі мен өзім осы тамаша жылды бастап тыңдағанда кейін файндюбиді тыңдап бастаған кезде мен осы бакалавриатты аяқтайтын уақытқа жақындаған едім
сол уақытта ойланып жүретінмін бітірген соң не істеймін деп
осылай бәрі секілді боламын ба мен де әлде қалай деген секілді көп миларымда андай түсініксіз ойлар көп болатын иә
сол кезде сіздің анау мотивацияға толы эпизодтарыңыз сосын осы файндюбидегі адамдар мені таңғалдыратын
сосын мен ойлайтынмын мә адамдар осылай өмір сүреді екен ғой деп уау деп осылай ойлайтынмын мен үшін өте қызық болатын
иә күмән туралы күмән деген зат сондай қызық нәрсе
менде де бұрын ойлайтынмын андай академиялық ортада жүрген кезде ол жақтың ережесі өте қарапайым иә
мынаны мынаны оқисың мынаны мынаны осындай форматта жазасың енді сен бесіңді аласың және сен осылай қызыл диплом аласың дейтін ережелердің барлығы жазылып тұрады
яғни сәтті болудың формуласы бар ол жақта
сосын университетті бітірген кезде формуланың барлығы жоқ бола бастайды ереженің барлығы кетіп қалады
сен және жеті миллиард тұрғыны бар жер шары
қайда баратыныңды білмейсің
оңтүстік солтүстік батыс орталық ы солтүстік батыс солтүстік шығыс деген сияқты иә түрлі компастың мысалы тұрасың
үш жүз алпыс градус қай градусқа бұратыныңды білмейсің
содан кейін жаңағы ортаға үйреніп қалған адам ойлайсың қай формуланы колдану арқылы мен қайда жетемін деп
шын мәнінде өмірде формула жоқ екенін кейін түсіне бастайсың
өмірде арнайы формула жоқ осылай жетемін дейтін жол жоқ
біз экономикада модель сабақта құрастырған кезде өте қарапайым модель құрастырамыз
мысалға біздің моделімізде мынау мынау жоқ мына жерде екі ғана затты сатып аламыз пицца мен кока кола егер ана пиццаны сатып алса ана кока колаға не болады деген сияқты сұрақтар
ал өмірде біз ешқандай факторды шығармаймыз
сол жерде ы саған әсер ететін миллион фактор бар
сен баратын миллион жол бар саған кездесетін миллион адам бар
яғни ықтималдылық пен түрлі даму жолдары өте көп
менің қателігім осында болды
мен бір өмірімнің бір жылын соған арнадым
күмән нені таңдасам не болады мынаны таңдасам дұрыс бола ма мынаны таңдасам дұрыс бола ма
мынаны таңдамасам не болады деген мені сұрақ қатты мазалады
өйткені мен сендім ішімнен егер де осы формуланы тапсам онда мен дұрыс жолға жетемін деп
ал шын мәнінде қазір білмеймін ііі бір еркін тербелісте еркін жүзуде жүрген кезімде түсінгенім бойынша
өмірде ешқашан олай күмәннің арқасында не істейтініңді білмей қабылдай алмай тоқтап қалу ол өте үлкен қателік
саған дәл қазіргі сәтте көзіңді жұмған кезде саған не ұнап тұр
иә маған подкаст мен подкаст жасаған кезде және мен мұғалім болғым келеді бар да соны істе
соның түбіне жетуге тырыс сол істі үйрен әрбір бұрылыстарын қалай жасалынады барлығын соның қателік жаса үйрен
универді бітірген кездегі бір қорқыныш сезімі менің де әлі есімде бар
сол кезде і бір эпизод жазылған күмән мен тұман ол өте қалыпты жағдай деп
таудан қорықпау керек көп адам сол сәтте қорқып қалатын сияқты мен не істеймін не істеймін не істеймін не істеймін
сұрақ біреу бірақ жауап көп
сол сәтті қалыпты жағдай екенін түсіне отырып өзінің қолынан келетін барлық жақсы заттарды істеп келесі қадамнан келесі қадамға өту керек
енді талшын әпке файдюбидің тұрақты сұрақтарының бірі он сегіз жастағы өзіңізге не айтатын едіңіз
мен негізінде он сегіз жастағы өзімнің қойған мақсаттарым болған
алдында оқып таңғалдым қызық ы
негізі он сегіз жасымда өте философ болғанмын
мынау осы дұрыс мынау дұрыс емес мынау қақ мынау қара деп
бірақ он сегіз жастағы өзім мүмкін өзіңді жақсы көр деп айтатын шығармын ең алдымен
өзіңді жақсы көр
өзіңді бостан бос шаршата берме қажытпа
энергияның түрленуін үйрен
яғни біздің өмірдегі жетістіктеріміз біздің қалай энергияны қолдана алатындығымызға байланысты
рахмет осымен тәмам әпке
сізге осындай ерекше ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін осындай бір осындай ұзақ уақыт бойы көптеген пайдалы дүниелер айтып
осы уақыт бойы сондай бір ерекше позитив маған шуақ сыйлағаныңыз үшін рахмет
ыыы шынымен де пайдалы осындай бір түртіп аларлық дүниелер өте көп болды менің өзі өзіме жеке басыма да
ыыы тыңдармандар үшін де әсілі өте пайдалы болады деген сенімдемін
сізге сіздің ұстаздық тәжірибеңізде жетістіктер тілеймін
ыыы мақтанарлық сіздің шәкірттеріңіз көп болсын
әсілі ұстаздың жемісі жеңісі ол шәкірті дейді ғой
ыыы сізді келесі бір өмірлік белестерде дәл осы позитивті ерекше көңілді сондай бір ыыы болмысыңызбен ыыы биік белестерден ғана көре берейік
ыыы сіздің ойларыңыз барлығы ерекше болды
ыыы сіздің уақытыңыздяы бөлгеніңізге сұхбат беруге келіскеніңізге үлкен алғыс айтамын
рахмет білмеймін мен не айтқанымды бірақ ы ішінде бір сөйлем болсын жақсы болса өте қуанатын едім
өзімнің де әлі үйренерім көп деп ойлаймын
және саған да сәттілік
әрі қарайғы подкастаға тәжірибең одан сайын толысып өзіңнің қазір қойған мақсаттарың орындала берсін
және көбірек батырларды тәрбиелейтін тамаша подкаст болуларына әрі қарай тілектеспін рахмет
бізбен бірге болғаның үшін рахмет
біз өзіміз бен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкасты ұнаған болса айтюнс гугл плей қосымшалар арқылы бізге жазылып фейсбук инстаграмм в контакте және файндюрби сайтында бізбен бірге бол
және де айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
есіңде болсын бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана
жолыңнан тайынбай батыр бол